Ty fomba famoria vitiky reo hany: mandeha ndrozy amy toera raiky misy hany iny any satria fa misy mpila hany zany ty any. Lafa mahitaky aniny amizay mpila hany iny, sady manday i sady mametrapetraky raha avao, famantara avao amy lala iny jusque amy toera misy hany iny any. Namany rey amizay mahitaky an'iny, lasa koa namany reny miarak'aminy da izy maro izy ampokoany mitatiry hany kiraidraiky i la avorindrozy anaty lavaky misy androzy iny ao amizay raha iny. Lafa i amizay anaty lavaky iny ao, tsy mijano ndrozy tsy miegny laha tsy lany hany raiky taterindrozy iny.